dursa itdabe salamaa, jaranyaa atamii, habari tesenii, habari woratiii, jaranyaa anin kunii eneo fulani jira ,garse akii garseniafa au kajisteniafa jiraa dub rale fuleda anin taka bisan kesen mudaa wakati ades sadii taka hindargenee, bisan kanen waanin